اول شي غاح اعملو اطفي الراوتر وارجع اعلقو او افوت للاعدادات مال موبايل واطفي الوايفاي وارجع اعلقو او او اعمل نسيان للشبكة وارجع ادخل الباسورد وهذي واذا ما انحلت ارجع اطفي الجهاز التلفون مالتي وارجع اعلقو واشوف اذا انحلت او لا واذا ما انحلت بقت اغوح للمصلح.